Mahafantatra ny tompony ny omby vavy satria rehefa ohatra ka hoe andeha <hesitation> agnosy an-tanimbary zegny ka rehefa hoe tsy tompony le mizaka hoe gauche, na a droite, na asia na arÿ de ndrendreka izy an mierogna anao fa raha ohatra ka hoe tegna tompony de magnaraka izy, de ya magneho <hesitation> fitiavana mi <hesitation> omby vavy ndrendreka raha ohatra hoe tegna tompony njany de sy <hesitation> sy asiahany.